Abowa a m'enyi gye ne ho papaapa yɛ kraman. Kraman yɛ abowa bi a, sɛ ɔwɔ fie a otum bɔ fidua no ho ban ma ewifo nye hɔn a wɔyɛ basabasa mmba hɔ. Ber kor na so sɛ morokɔ hamu a menye no <noise> kɔ ma ɔkɛkyekye <noise> mbowa bi tse dɛ kusi na nkrantse dze ma me ma motum medze bi yɛ edziban dzi a minya ahoɔdzen wɔ m'.